Rova o rojomajeji rova o rojomom, rova o rojomom rova o rojomorom gavajeji enjio iramu hehi osare hijaje hirom gavajeji mie majero rue romo badirohaje visu visue rabe rue romo badirohe go hu eho ije e hijaje. Majai goho hu ehi ore juvajeji. Rohu uhe hi osare hiromo ia hu hehi osare ia eni borome rue a e ia hu hehi osare hijaje rohu butotoho orire jajeji butoto ere eroho masijeji ovo horu ininieji debajo e jio ame rohu ere eroho sa a gago jajeji osaro jajeji, namoro jajeji ijo ahoro jia jeji. oho jioame, ohore jioame, oho jioore.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

Evare hu nugomo hehi ieaho naho i va ajeji rohu vaomo hehi iea hu mie maje ujohom rovaje rueromo huhu hijajire sa a gago abue jaje abuerom. sa a gago hirom hehi iea ujohado mie majo sa a gago hirom ijaje eni majae jio oho hu sa a gago hirom hehi iea ijaje mami inom aho o bame ero ma nuhom ijaje hirom gavajeji romo romo jio iramu ehi hirom, hirom, hirom rohu gavajeji bareje oho. Hejaje homego senoma horojaje hororom rovaje va arahore. E joho butote ame sa a gago hijaje hesi joho jovode. Jaruvoho butote go rohu arue ijoro jiaje hesi roho jovo e. Butote go biriro maeji ijoro jaje, ijo hu huaje biririma butote hehi osae vairomjaje ijo oi numorom hijaje, ugero rovajeji, e ruerom hehi nimaji va ia ajeji. Rova je rohu e butoto iromaje io rovorom biririvaje huva i rohu e butoto hesi de sigunohu ma en taimom hehi dehoho rabo ano taimohaje rohu ehi jio iramu aero va arue, aero vaomo gavarueji butoture uge rue romo iurove jego bajarue. Rohu goho butote inin hari hari maeji, ovo horu inin hari hari maeji, simane harihu e. Jio a e butoto je mure va omo ga anue ori iorove jio iramu ori iorove jio iramu ga anue. A e mure vaeoho nuanore rabo badiro hobe va a e je ujoho ruruho obe va anue. Dadovobe va anue ori jie ero eroho osare ga anue osare jio amo iramu butote ero eroho, rohu osare. Ga anue, hehi ame vaeromo osare badiro amomo jio iramu. e butoto hesi ihoho nia avue nia avue ji. Butotoho je niavomo je nia avue ga ireoho neavoho rojahi a e nia avue mae o sise o sareri e nia vue rojahi a e. ero eroho namorore va i ga anue inin hari hari mae jio a e va e ga anue rue ijo hanore jio amo i ramu. <noise> Rohu ga anue ijo hari. ijo hane ijoro numorom jio amo iramu namoro va e ga anue. E butoto ho e butoto inin hari hari ga amo anue namoro jaje. Rohu goho butoto masi masi ma ga anue ije numo amaje numo amo iramu ro hug a anue hehi de siguno huro e ijoho numobare i ramu ijoho namim, namim. namim rohu sahori iramu ga anue diehi rohu ave joho. butote ije numaje joho je. Goho jovo tiagoreva i ga anue hitae jioromo nini mabehe jie oho goho ga anue e butotoho va omo e hita ahore rohu hehi ame vajade e badirohom hiromo ga anue mie maje, rove oho rohu mie maje rove oho e rue romo badirohego jovo riro jiero hu i je e hijaje. Va i ga anue e butoto jovo rirore ijo ahore o mune ahore, arue jovo riroma ga anue badirohom jio amo iramu. Masi jero ininero hita gagoro raburo ga anue e badirohom jio amo iramu. butoto ere eroho vai ga anue johu bo niman eri are ea ma va om badirohom hi e ram dahoru rirore oho barade ahore o ijo hanore o inome hari rabe bamanire ga anue mami ero jio i ramu. Rohu goho ga anue muro ujo hanore. Hehi ame vairomo jio iramu je va o romo uje tarivo i re anue uje tarivo iramu rubebim ga anue butoto ioro ve e jio iramu. io rove e jio iramu butoto ujoho ruruho anue o butote ovo rabu ja ahoa. ja aho iramu rohu je ujoho ruruho oromo tarivo anue. Rohu va omo ime tarivo ire oho ga anue butotoho imo hanore jio iramu hehi ame vai romo imo hane nomo romo ehi jio iramu rohu je va omo imo tarivo i reoho rohu e maenaje, imo tarivom ro bamorom. Hano jaguvo ireoho he anue butotore maeno iramu <noise> je butoto babuom rueroho imo bairom ro bamo anue. Rohu imo bairomo ujo bairomo rovo deji amero rue romo garue muhuvo romo rueromo rohu rovodo bamo romo ie nemo romo iromo hijodeji. Rohu butotohu diehi Hehi ame vajade, vajade hesi joho jovode. <noise>